الخطوات مره بسيطة اول شي -اول شي بتختار <hesitation> فرشاة ومعجون بتستخدم فرشاة ناعمة ومعجون حلو بعدين بتحضر الفرشاة تبللها بالماء وتضع فيها شوية معجون بعدين لما تفرش أسنانك تفرش الأسنان الخارجية بعدين الداخلية بعدين تنظف السطح الماضغ اللي هو أطراف الأسنان بعدين تنظف اللسان شوية بالماء وتشطفه وبتكرر للعملية لحتى تتم تنظيف أسنانك بالكامل